Oyi va angiletɛre ho taradisiɔn yɛyɛ nɛ wa ma yii bin, bun a ho taradisiɔn de ruwayote, avɛk la rɛne, avɛk la rɛne. Don bun be a benɛ mu be a cii ba se matete.ho famiye rɔayale, ba mi cansan bun na.